Inu xapoh najah necoua, eh, necoua. cone monamacah, eh necouatih inu. xapo para netlapahpouas no, inu. trostes, inun nupantalun, nocamixah. ca inun nec, nec este, ca inun xapoh. necmemelus, nec este, <hesitation> nec este, quenin nequehtus inun, ma, mac, macuale. quisa maque, macamo quepeya eh, sente de. de inun, de macamo capotztic, maquelimpioru. inun, inun xapoh, para inun ne, necocopoarus. inun para no, notzotzomah, maque, maquelimpioru. maquemacaque, cache, cache cuale.